Lu frigoriferu è usatu pi sarvari li cosi di manciàri, pi nun falli divintari tinti evitannu accussì di jittalli. Li cosi di manciàri chi unu voli sarvari dintra lu frigoriferu stannu a lu friscu e accussì, comu dissi, nun diventanu làidi. Lu frigoriferu havi na parti d’unni la timpiratura è ancora chiù fridda e fa lu ghiacciu e servi pi fari congelari li cosi e sarvalli pi cchiòssai tempu.